يعني هو أنا لسا مشتغلتش عليه ولا درست حاجة متعلقة بيه، لكن بفكر فيه كتير يعني ونفسي يبقا ليا مشروع خاص في مجال الأزياء والتصميمات وكدا وصناعة الأزياء، ليه، لأن حاسة إن كل حاجة في السوق بقيت شبه بعض فعايزة أبقا أعمل حاجة مميزة يعني والبنات برضه تلبس حاجة مختلفة.